في ظهيرة أحدى الأيام بدأت لعبة مع لعبة الطفل ما بالتحدس وقد أخاف ذلك كل سكان البيت فكيف للعبة أن تتحدث مثل البشر يا ويلاه فسهببوا إلى